كيعجبني بزاف نلعب فالارجوحة لانها واحد اللعبة كنحس انني كنطير فالسما و كترجعني سنوات للوراء كتفكرني فالطفولة الزوينة ديالي و كتفكرني فالصديقات الغاليات اللي دوزت معاهم وقت زوين واحد اللعبة ممتعة و كدالك ماشي خطيرة و هي ديال جميع الاعمار ديال الكبار و ديال الصغار كتبقى دي ما زوينة